Tuku kukuvei u an, be lia <noise> sep e nouk a haluma tagoan, be lam haluma nam, halumae nam a ji poaj ji roron jitagim. Poaj ti haluma u lam, be lam kat nam-be lam e kat e nam a min plen. Ri hitom o ru, be ri te ka me ru a hualu a pean, pean jon na pean hihin. <noise> Poaj te ka u lam, haluma u lam, be lam e ka nam haluma nam haluma nam, be lam gon, bor tamulam boak a no, be lam e hitom o nam. Hitom o nam, ka me nam a sia pean jon, ka no ka no suhis, pean jon nien na malot hiningal a no, ka sai me nam a ji mes, ji mes ji pean jon, teka hamas me <noise> mu lam ien. Kei, me lam ka nam, be lia hat hamas e nouk a ji poroman tagoan. "Poro, lo ma kat pan be lo te jimou school o nom. School o nom be lo te lu e nom ta toukui, be ri te la bitan tolak er a pinapo tariri, be ri te na ka halehan a rim, be ri tena bang er a mes a pinapo. Ri be kuj ka ku panahas ru a ien i pinapo, be ri te tiarik ru a ien. Kat a no nah be iau, revan halo mei ta school papal u, revan mas jimou er ta rako te tuan e na tutuan turu hatatei. Ka no be lia hat e nouk eiau, raeh i no, ri ka ro be ri te tolak ni haput e ro taji rako, ji rako tuan e no hatatei tena hatatei mua lo. Lam e haput u nam, kat e nam a haput turu tolim u hiningal. <noise> Poaj te haput u lam tolim u hiningal nien, be lam sep e nam a rako te tuan u hopis u hiningal te na hatatei iau. Be iau e lu e na moni nien be iau na hatasu e no, tara luma te haput e ria rako. Poaj te ka u, a ba na hahapio miu a rako nien, iau jimou hamas e nu school. Ka hasaput hamas e nu pepa be iau hala hamas a lan, be ru hala poij hamas e rim u bor kopis olsem, iau ra na school. Poaj te-Poaj te lu panahas meiau pepa nien, be iau hat hamanas e ne lia. Lia la-la hamas a gu turu hatatei. Bor kopis turu pepa e, tuku halei lan e sot poij hakap ku lu e man, ru mangil er elia ka la turu skul. Be lia hat ne nouk, raeh e no, lo na skul u mu lo mas skul hariring kuru nom, lia kahet ne gua masal. Poaj te borbor u lam, hagum e na hualu a pean, gum u nam be iau e borbor me na hualu a pean. Poaj te la wa gul, la wa gu an turu hatatei turu hopis u hiningal nien, le mangil nouk e mi, ka haraeh gon me mue kaua. Taguh haraeh mue iau, longon e romi u bor, tena ka bitan me gu an e mi turu hopis u hiningal. Ba ji hualu a ji pean nien e hat er, raeh e no, lo has, tena ka ua mualo nah, lo mas na ka haraeh i mu, kahet ne nom elo. Haka has e mua lam turu hasur lam has hakei e mue lo turu hasur. Ka nam, poaj hamanas, jihou hamanas tanou ni la, ru ka, keru e ring hamanas am, hala hamas em u bor, be ru e hat hamanas er eiau. <noise> Poaj <noise> poaj tamulo ni la turu len nien na tara jihou nien.